Nna du wa wa’a bu, nka na du wa tsaza ando, findon, ba bazhinzhim, ba wam, ba ba zinzam, ba a ba jo dom, abu wa ka ci yo nkanaci pa wa na nani, ani wa nana i bya jin a wapan ko mdan jukun sansan anwu mbafan u mana do u na naya bu ton wa u ci a mbafan ti ci dan ye ba jinyana u ma ci nwu wapan u mana do u mana nani, ani a cì dan be na bau ì nu a nanyi dan a agriculture bya u ma ci nwu mbafan u mana do tun u ci fyifyi u mana tsa <hesitation> a abu wa ì vo, u mana nani, ko u mana kwa tabea, ko umana kwa twen a tailor hun ko u mana tsa a a, a ba na da chintan be na ba bya dan a capenter u mana tsa idì <hesitation> vo butso ba na ha, nna bya dandi sansan, jiji ye ba u ma tsa na u do bua pan ‘vo, uri na do bua pan, vo ko ma ri na tsa za ro abua u ma chon a uri hwen uri hwen ama u mbya u ma tsau ba jinya u yau ya du shon wa ku yu beh jinya u ya du nwaza’u wa ku yu beh, ko jinya u ndafan vo ba be’ou de so dan u ba ashon zun wa na tsa butso a na, ah ah kaman bya dan inda aku a agbu kefas wa ci jinya na be dun jinya na wa u ciya, u cì aba zhinza bu agbu kefas, u mbya atsun ci dan in da a ku agbu kefas cì hwi a a tsun’a ku ci’ yo a, ku na tsa butso’a ku na di ì yo na wa’a kana tsaza anì bazhina so au wa na dua’a sansan u nde dzu ì nwu, i bya nwu ni una nani, una tsa, una ya buti bau Ba kaman u bya jiya, wan in jiya u mbyam ci’ci’ ya mbaka aba shinkafa, abau any byin be na bau dan rice inu nanyi, mbaka a shinkapa anyibyin aba’a adizu i bya tan wa so twen, mka ba ka ado o ba pyi’a, nka ba ka fyeken ba za’a nya jinya na mma nde guda azun i yo nde ya hwen, mma nde za’a ko adoo nde hwen ndi du be ivom, ndi ya mbyam pazun dan tsazam ba deri twa’a, tsazam ba deri mpyia u’ bya akwai wenì lococi xun iri tsa, <hesitation> abiki nwu jihon zun wa iri tsa bikì ya bya dan i’ kwan abe wa ri tsaza abiki anwuza’ ri a hun’a sai an na ndan toh Tun da wa anwuzam an ndì tsa zau ba be dubu dwa, nwa dubu dwa a na nde ya yi be bu tsa za za, bu ba. Zinza toh bya be dan jinya na mma bam bau ba ndi dukam pazun nda ah ah pan tsazam ba be a na nchon inya tsaza a nwu zam yo ba, toh u bya in ku ma jiya ri yu mi beh i be yo a ri a hun’a ba uri tsani u bya uri tsa kau nwuza’u, uri tsaza kau nwuza ba hun, ama u mana nyabu jinya bya ba na dan abua y tsa ka na tsa abua u tsaka na tsa ri sansan. Sansan a’u nwunmafan una tsa a bua uri na du wa yaya pyin bya jinya mma chon ndi myi tan kwaki jiji ye ba mba beh abe a ku ma ndai nna nyi’ou ra nna nyi’ou i be ni nka na nyi ou i bya abutso atsedi wa nda tsa, so ndi pan beh a hun’a ndi de bi qiun vikan nde jonwu ni bau ndi na ni’i Mma nani hun’a, abu wan mmadu ndi de so, mma bi ya nde hwen hwen mmaɗu naira dwa naira twa’a i chin a i tsazam bya ci don ndi de wa yaya pyin de bi, san san ci dan kaman yin da ndan kyayah uma ci anwum bafan sansan u nyabu afintwen abu fintwen, ko u mbya dan abu wa uri tsaka’u ba abu a ri duka’u ba uri tsa ari uka pya yi aku amatwenkan, matwenku dun ku weh wa sansan i yo a dun au ma u du <hesitation> abu twen, sansan u du abutwen jiji ye ba abu a tsa tsay i jiya ba fyin a tsatsa ba, wan nci a na mma dan ndi ya ri itwen a ri ya i is real